دراسة الاقتصاد والمالية مهمة لاكثر من سبب، من ضمنهم انه فهم- نفهم السوق، <hesitation> نعرف كيف <hesitation> يعني تشتغل الاسواق، وكيف تتأثر القرارات الاقتصادية <hesitation> على الافراد والشركات، وكمان نقدر منها <hesitation> ندير الموارد، ونتوقع الاتجاهات، ونحلل السياسات.